المنزل ديال الأحلام ديالي في الحقيقة بسيط ، هو واحد المنزل مفتوح على البحر وكذلك يكون فيه واحد المكتبة كبيرة فيها جميع الكتب لي مفضلة عندي ونقضي فيه الوقت في القراءة والتأمل وفي الانفتاح على البحر